أجازتي المفضلة هي عيد الاضحى، أحب الاحتفال فيها لأنها تجمع العائلة والأحباب. ونكون مع بعض في أجواء مميزة، كمان نعمل الأضحية ونوزع اللحم على المحتاجين. وهذا يحسسني بالسعادة والعطاء، الأجواء تكون مفرحة والأطفال يلبسوا ملابس ويستقبل العيد بالضحك واللعب، أحب كمان الأكلات التقليدية اللي نسويها في العيد. مثل الكبسة والحلويات.